Ngagaa ananga tokana lesukukuu ama nalo zurimwayayue eyei alokona alosukukuu <hesitation> ngielo ngakinei engiloo nginyanyae engielo ekebich engielo ekitongue ngaya <hesitation> lokonia nei elosuo <hesitation> kipai akimuj ani erumar naruka <hesitation> talakanta tobuakina jik. Akoj alekera atamar asanti ejoknomoi <hesitation> kongina konia kitonangina mwaka mpyaa pani nauyie kipootei ngachapati. iii <hesitation> tingattei ngakinei nganyaa <hesitation> tonkorae ngide lo taun togielae ngoori togielae ngii borei lobei ngkamililak lube nyo lu kitonapae <hesitation> ani epote patu nege edonga lo aronon. Arumaet a ibore ka ngini atama aekoret kerai mwaka mpya ani <hesitation> ilosi iyonga jik lokonisa tama. Akuj ejokonai asanti kotere nikitonangia mwaka mpya. Tokona alemaa ayong aiiatomaa lakaru lokitelet arai akuj ibuokona iyong alekhara atamar ejokonoi ketere emuja ngkaadee <hesitation> anapa ngkaade na aka endongio tokona inyoo edangio alokora kabuakinit tokona aying iyong nyoo kabuanikit ekipur ka alakara.